Majajaq? Kuis nä ummi majjo ehitäseq? Noq, vai naid tammõ? Noq, tammõ nä ehitäseq niimuudu, et ossõ ja muta kandvaq kokko ja, ja ajavaq kokko ja plätserdäseq ja mäkerdäseq sis nuuq tammiq kokko, et naaq olõsiq säänest vett- sääntseq vettpidäväq.